Sɛ mowɔ nhyiamu bi ase kɔ ne wantimi ankɔduru hɔ ntɛm. Wokɔduru hɔ a berɛ a bɛatenase no. Wo wuraamuaa ɛwɔ sɛ woyɛ w'anim sɛ bia anu ne ho. Nti wobɛyɛ w'anim mmɔbommɔbo kakra. Na afei sɛ meeting wɔ mmara bia ɔkyerɛ sɛ anaa mmara no ma ho kwane sɛ saa ade no nkoaa nti wobɛtim ayɛ late a. Saa asɛm no ne ɛwɔ sɛ woka kyerɛ bɛ. Ne bɛama wɔ ho kwane. Ne mmom sɛ mmara biaa nni hɔ a wobɛtim aka bibi tesɛ, wo hokani anaa wo yere na ɔwɔ haw mu. Nti na ɛwɔ sɛ wode no kɔ hospital. Anaasɛ wobɛtim aka woba ho asɛm. Anaa busuani bi. Neɛ ɔfa nkwa sɛ ɔbɛyɛ a bɛ bɛte wo aseɛ. Firi sɛ nkwa sombo. Ne wɔntimi ngya nkwa hɔ mma meeting ne wokɔ ne bibi bɔne asi ne kyerɛ sɛ, akyire yi no ɔde haw bɛba.